Isan'andro zashy eo amin'ne folo minitra eo aho raha mihigna izany hoe folo minitra maraindray, folo minitra atoandro, folo minitra gny hariva, izany hoe <hesitation> asasak'adiny zagny isan'andro, da raha isan-kerignandro zashy <noise> de eo amin'ny adigny efatra lasaka eo aho raha mihigna.